Vodai, ngam dum do dagi dow hali ummatoore je ko Sali on, vodai hitugo goddo dow ko arti Sali. ndikka yafa mo yeccha mo ta o meta wadugo ko handai.